﻿Ngu hariho ebyokurya ebirabaasa ku- kuheereza amaani amaisho okuhweeza gye kumara emyaaka mingi, aharinye ndakura ebyokurya ebyo bikaba biriho kandi nahati bikiriho. Mubyokurya ebyo ebingi zikaba ziri emboga za kinyaasi ebindi biri n'ebijuma kandi muri ebyo, hakaba harimu emboga barazeeta eshwiiga, doodo hamwe na cabbage, ebyo ebyo bikaba birahereza amaisho kyaani kyaani wabirya bitahiire munonga bikyaarimu abubisaabisi, biraheereza amaani amaisho kuhweeza gye kumara emyaaka mingi. Kandi ebindi hakaba harimu ebyokurya nk'obutura, entonga, ebyo nabyo bikaba biramanywa nk'ebiraheereza amaani amaisho okuhweeza kumara obwiire bureingwa omuntu ya- yaaba ari kukura.